Ngone jarita mansia dagilom fangare gosa laha se fangare gate ge yali fangare gahi dagilom ona, maku gosa laha se ona, ngom ia ino maku mote, trine maku mote, majarita maku mote, oyo maku mote, biso maku mote, gahi sedu maku mote. fangare dagilom ge dofu, dofu dadi ena ma umur fakici, kene tora ine, ngofa ngare, ngofa jaru, sado mansia maku dagilom maku gosa laha, umur matero, mansia talamo, sado umur foloi ine, papa-papa se ngare you-you ine, ngare you ine se ngare <hesitation> papa-papa ine se yaya ine se ngare goa se yaya jojo, se papa jojo, se papa nyira, enage fangare maku gosa laha maku dagilom se ona ma dofu, dadi ena ma dofu onge tora ge, bolito se ngare keliru ua, ngare hilaf ua ge, ena ma dofu gate gosa ratu <hesitation> sala ua ge ratu range raha ia gatege. gatege yali tora ena ma. Mansia yang umur rimoi se fangare, setelah umur rimoi se fangare gate ratu range raha yali, tora faya-faya umur moi se fangare gate ratu range raha yali, tora sado tora ena ma ona waje ngofa loa-loa, ngofa ngare ine, ngofa jaru ine ge, ena ma dofu ge gate ratu malofo foloi ine kambo, tora ena ma kene-kene tora yali, ngofa kene ona waje fakici <hesitation> kene-kene biso-biso moju ge fangare biasa biso se ona ge, ena ma dofu ge, balito se fangato sala ua ge ena ma dofu ratu moi foloi gatege.